Kitara io ndreka an dia tsy mamoaka feo io raha tsy avy amin'ny alalan'ny le fitendrena ananjy dia avy amin'ny alalan'ny tadiny igny. Igny zany tendrena dia zegny izy vô mamoaka feo. Fa raha tsy zany io a dia tsy mamoaka feo fa mila tendren'olona zany izy vao mamoaka feo.